Uchan ichateyachanñaja ichateyachajin ichateyachanyatu ichateyachajun ichateyacha'ún ichateyachanñujú ichateyachajan ichateyachanjo ichateyachangu ichateyachan ichatekatjia'unñujú ichatekatjia'unjan ichakatjia'unjó ichatekatjia'ungu ichatekatjia'ún ichatekateñujú ichatekatejan ichatekatejó ichakatengu ichatekate ichatekañaja ichatekajin ichatekanyatu ichatekajun ichateka'un ichatekañuju ichatekajan ichatekajo ichatekangu ichatekan ichatetjia'unñujú ichatetjia'unjan ichatetjia'unjo Ichatetjia'ungu ichate tjia'ún ichateteñujú ichatetejan ichatetejó ichatetengu ichate- ichatekjote ichateyachañaja ichateñaja ichatejin ichateyatu ichatejun ichate'ún ichateñujú ichatejan ichatejó ichatengu ichateñaja ichatejin ichate yachanñaja yachanjin yachanyatu yachajun yacha'ún yachanñujú yachajan yachanjo yayachangu yachan katjia'unñujú katjia'unjan katjia'unjó katjia'ungu Katjiounjan katjia'ún kateñujú katejan katengu kate kañaja <noise> kajin kanyatu kajun ka'un kañuju kajan kajo kangu kan tjia'unñujú tjia'unjan tjia'unjó tji'ungu ntjia'un teñujú tejan tejó tengu <noise> te naja jin yatu jun ún ñujú jan jó ungu cero